أول <noise> شيء بنجيب الإبرة، وبعدين بنجيب الخيط، وطبعا أهم شي أن الخيط اللي بنسوي به ذر الجميص يكون لونه مثل لون القميص، تمام؟ بعدين أندخل الإبر-الخيط داخل الإبرة، ونثبت-ونثبت الزر على الجميص في مكان الزر، وبعدين نبدأ نخيطه كويس.